E gitara da mbola agnisany fitaovany evakoa izy io amina resaka moziky, de gitara moa zany misy taditadiny zay ampivoany egny, da da rehefa kitikithigny zany gname lohany aty amy kakazo alohany aty igny da magnome feo zay zany izy, izay zany e fahafantarako ny gitara.